في طريقتين لعمل العصير، <noise> يا اما تعصر الفاكهه و طبعا ما كل الفواكه ممكن تتعصر، المهم ممكن تعصر الفاكهة باليد ولا بالمكنة و بعد كده حسب الذوق و نوع الفاكهه، ممكن تضيف موية و سكر و ممكن لا و الطريقه التانية بالخلاطة <noise> و دي بتقطع الفاكهه لي قطع صغيرة و بتضيف الموية و السكر و بعداك تخلطها في الخلاطة.